Han nik'ar ke juntz'ep mas kiroo la ch'iich' nim ke re' la carro ru'uum je' tii la hab' wulmood nawii' chipaam ja'ar ke juntz'ep cha mas seguro y ja'ar este wulmood k'amam ka mas wunaq taqee' je'tii la la jenaj cha tah modo y juntz'ep mas peligroso ke tah ni jenaj resguardo chiriij sino ke re'ka hat naja panaa' a diferencia reh la jenaj cha ke reh la carro ke si wula este juntz'ep mas de espacio ja'ar nak'amam ka pan jenaj cha lugar y reh nak'amam ka